Da ora avao zany no tena manamariky ny toetr'andro a Royaume-Uni agny. Misy ririny malefaky matetiky agny. Da ahitana fahavaratsy mangatsiaky miaraky amin'izao koa.